إذا سافرت أسبوع بركة بالوقت التالي من التصور ما فهماش حاجة كبيرة باش نعملها الحقيقة نفس هالروتين بتاعي اللي أنا عايشة به طب نحافظ عليه ما عنديش حاجة باش نبدلها ما عنديش حاجة نحبها تتبدل يعني من أسبوع لطو عادي يعني.